पहिले तँ हमैनको रोटी पकाएला गहुमको फटक फटके धोको, ओकरबाद हमैनको घामने सुकाको, मिलने लेजाको, ओकरा पिसान पिसासके । फेर घरने ल्याके, ओकरा चलनीसे चालकके । एकगो चोकर कौनो सिपामे रखदु, चाहे भरिया मे रखदु । आ पिसानको हमैनको निमसे हमैने कठौटमे सौनु । सौनको ओकरा एगो एगो कके हमैनके रोटी पकाएके । तावा, चुलने आच जोरु । तावा चढाके । एगो एगो रोटी पकाएके । ओकर बाद हमैनके, बेरठीयामे खाउ चाहे कलौने खाउँ, चाहे पमपीयामे खाउँ । यी सब कके हमैन सबजन रोटी पकाके यैसने तरीकासे या चाहे पमपीयामे, चाहे कलौने चाहे बेरठीयामे हमैनके सबजन खाइसी । यैसनके रोटी पाकैय ।